Secondo me vivere 'na bella vita nun significa avere 'e sord a palate, 'na machina gross, secondo me chell è tutta apparenz. 'A bella vita, secondo me chella ver, è quando t' scit 'a matin e t' sient in pace. Tien 'a coscienza pulit e n- nu surris sincer. È quando comunque staje cu 'a persona che veramente t' vogliono bene. Che saje che t' può fidà 'e loro. Secondo me è è 'na risata cu nu frat, 'na chiacchiera cu 'na mamma. Quann s' cucin, s' fa 'na passeggiat, quando chest so tutte ricchezz secondo me. Secondo me vivere 'na bella vita è quann riesci a apprezzà 'e piccole cos. Anche nu cafè buon. Secondo me vivere bene significa pur fa 'o ben. Aiutà comunque, senza aspettà niente in cambio. Pecchè 'o bene secondo me nun adda semp turnà, perchè se uno fa nu gest nun adda semp pretendere nu gest in cambio. Pò fa 'na bella vita significa anche <hesitation> poter lavorare e fare ciò che vuoi. Quando comunque tuorn 'a cas e si cuntent e soddisfatt. Quando comunque vir che 'e format 'na bella famiglia. Ma nun solo 'na famiglia. Anche nu semplice gest